Yaa xixii ntikuee ku spagueti kava nuu ña'a xiaa, ya kuaa xiaa kuu sanahoria, brocoli, yaa tikumiaa, ikivaa yaka kuu kuaa xiaa, taa sukuachioa takuuntii mi ña'aka, sukuachioa ikii ika, chii sanahoria kachi brocolika, chi sukuachi ntiyora ta xaa yoo va'a ra vituu ntikatiaoa, taa xaa ntii ntikatiaoa ra chinuuo sarten, ta ika sukanao, chikaao loo tikumi ajo a loo tu tikumi cebollava sukanao xiiara ika naa taxiaa sabor, naa vaa na kunuu seeteka ta kuva na kuisoloora ta ika tajaao mi verdura kara vituu na chiiyoa, taa ntii nichiyoaka sunuuoa ta ikaa tajatukuo ikaa yaa <hesitation> ikaa ya sarten kajaao chii kikaao tikuiiva chikaoo loo ceite ika sakanao tikuumi, tanti ika nakunura kuisoora ika tajao ixii xiira, ika ko'o kotontosoora ta xaa u'uva loora ta kuva yu'uo kuxio ikara kuisoo lora ra. Ika taa xaa va'ara xiaa nisisora kotontosoora ta xaa vaa yoo ixii ra takuvaa xiuuo ika chikao espagueti na kuiisoa xira ra takuvaa i'i u'un minuti kaa kutonio ta xaa vaami espaguieti, a ta yaa vaa tu yo'o ya u'uvaa, ta kumanii loo ka ixii xiaara, chikaa lookao ixii ra ta yaa vaa mi espagueti kotontosoa takuaa i'i u'un minutuora ta xaa va'a ika kuniiyoa, kaatiao tikuii saata chi na kuii tikuii sata saa ra kuvi tuku keeta xii miya ya verduraka xii kuñu, ta taa xaa kuxitukuo ya camaron xii mi espaguetika, tavao ñuu vali saatari tavantioo sitivaliri, tavao tiee satari chi yo tiee satari ra, ta kuñu sintiki ta ya kuxitukuo kuñu sintiki tikatiaoa chi iin nijii xiaa nina yaa vixaa kio, ra kiiyo ya ichi chi ya vixaa na kua takaxia vaaoa tava ntiyo niji saataa ta xaa yiaara ika vituu xaa kaa tua kaa kuxio, ta mintu ra tikuee ra ntiuxi kuri xixintu xi'i mi ya espaguetika, ta nina kuñu ntikari kintuu koo nikintu saantari nta sukuri, leke satari tayaka chi yakara kuachi chiña chiyoakara ta kuñu ntikari ra vitaaka ra kamachiña ntikia ika sabor ña'a, ta yakakua ntakatia vaanyua ra taantii ika sukuachintua. Tanti ika siichij yo si'i tuntuaka koo nikejea xii verdura ni koo nikejea xii espagueti nichiyosiia, ta takuva kutoni chikao, chinuuo sarten chikao ya aceite chikao loo ajo a loo ya cebolla na kuisoo xiaa ra, tantii ikaa taxaa kotontoso taa xaa vaa ika chiao ixii ra kuvaa na chiyoo loo tiikara ta xaa va'a yioo ixiiya aa kotontosoa ta xaa vaara vituu ika, yaa sunuoaa taa ntii ikaya tukuu ceteeka ketakatulua xii mii verdura ceite sata mi kuñu, keeta kaa xii verdura, ta verdura ra ika xiina verdura kuutuku espagueti ra, nini tu espagueti ra ku'uka tikuii saata xata mi nuuviaka ntka iyaa tavao tikui saata ta taya vaa chitaantiyo uni saa nujuaa vituu ika ntakavanua, ntakanua i'i uvi minuto a i'i uni minuto naa kunuu looka nuju ñu'u, ta xaa kutonio ta xaa va'a chi nikavaa nuu ntiya chi ta na saakuiti tuku kuivi tuu i'i ntakanuoa ra taxiaa sabor chii ntuxaa chiyoo lootia ra xaa ntaki'i sabor ikaa, taa xaa vaa kotontosoa, ta xa'a vaa ika sunuoa ra kukuni taxaa Kuxoo iaara ntika chikaao ntaa salsa kunii mioo kuxiaoo xiaa.